A dipend sempre dal temp ch'a fa, cuindi ëntà guardé bin le previziun del temp, alura s'al e cume ën cuesti di ch'a i ariva ël freit, s'a ven truveme cuaidün, i cunsiarìu dë bütese ën la valis dë cause ën po spëse, 'na camiza spësa, 'na maia e anche 'na giaca a vent e ën capèl përché tant ël sul dürant ël di a pica comuncue